Sebenarnya dadi ngone ahu mote zaman nena ua kalo ngone ahu toma zaman yuke kan sebenarnya dadi, tapi kalo zaman nena kan justru ene so mudah ngone, gatebe hp nena, gena kan so mudah ngone maku yam kabar, maku toa kabar, dan maregu yali motor anggena kan so mudahkan ngone tagi ia tagi ino. tegena